Meksika ndraiky zen̈y nahazo ny fahafahana zen̈y izy tamin'ny bôka tamin'i Esp- bôka tamin'i Espain̈a zen̈y izy tamin'ny folo tsôta amby taon̈o, folo tsôta amby septambra arivo valon-jato folo amby. A ny ta- taloha ke- talohan'ny ady zen̈y tamin'ny niady tamy lohan'ny ady tamin'ny fahafahana nandesin'i Mikail Migad Nid Aldô.